أحب اأستمع لأنواع مختلفة من الموسيقى، كل نوع له جوه ومشاعره، أحيانًا أحب الألحان الهادئة مثلاً إذا حابه إني أسترخي، وأحيانًا أحتاج الإيجاعات السريعة عشان أتحمس، الموسيجى تضيف لمسة جميلة لكل لحظة في حياتي، وكأنها صديجتي في كل الأوجات.